Ayo ngig waghada burburgla da barbug labara ngig wagha ware ahh ngiga wasale usal ngigda labar labar usal kam ngige ngigu sal vakara ktarkwa amman lav ina ki takwa ahhn ahhn wagh <hesitation> usalna ngin nga nus vakar usal usalma ngabada nda nga mutu ghuɗa da ghuɗa aure da usallar amman ndigara ngiga nusa warda barbug nusa a usalkam wharbi whar usale da nada after da nighardi nigha sare sar nus, nus na tibba biya biya da digal, digal, digal thgal diga dasagha diksare daksare daksani ga nusale nusalna ina ah nige ware whara ah kal udahna kal putal putalna ehh ayo zhiyeme wuse nusara ehh inaasal maa anagha dd naha usalha a innasa innana Ngirwa usal vakaha ah usala guda kita kna a kitakwe ngiwa soha a digsarbi ya a wudahe da bugfa ah nahkan zikan dara nahka ayo sukdu sukwa wahma da barbugun usalha aa dalda sulewadu sakwa nga kaɓ vakarbi ayo innah ina usal ha a barbug mtsa ehh wagha mta wha eh ngirwa a barbuga theɓɓe ah theɓɓ kan zikan ai usal kitakna da barbug theɓɓe <hesitation> awagha ehh ah digah kam digarkam whata ai digarkam eh wharbi ammakam theɓɓ kam zikan ah nahbakabi nga theɓɓ dada bugda mtss, eh mtss, kam nahbakabiyo mtss kam nga wharbiya ai nga dh nighad nigha usale ai zikan, zikan eh ayo <noise> adalda da buga da barbuga ah khikirɗe annah ingeh annaka inaha eh affabi da yarda da barbu yarda ufaɗna nga ufaɗkama aɗu usal bi aɗu usale ngig ufaɗe jhiyamda dausal a tatham da bar buga khikerɗe Ngig usal <hesitation> ngig wagh da barbug wa, whaghadug wagharama theɓra abar da bar bug ufaɗna a futa usal kitakwe ah eh da yarda bikam aɗu digara ghiyam da dig aha aɗunane eh to udalda bugadu baga khikirɗe amman jhigaru jhigaha khikir ina ahn wataran da barbuga kita kwe ah nah bakabi nga ufaɗ kam a dalda sukwa du sukwa mtse <hesitation> futasa re aɗu mts afuta sar da da to jhiyame nahbakabi diga digaha kam digaha unawah digaha theɓɓe digara kitakwe da barbug ufaɗe ahnd nahbaka biyo to nah baka bikam ah aɗuwa to whara to ya zgila ɓo saha yazgila ɓo da barbug wharda digara wharda digahkam ai sai allah to allahne da barbug ai aɗu mana afakabi jhiyame ayo da jhiyam ta to sai fitsa sirne ayo sai fitsa sir ne. Amman tunda innahkam ai hakk tsagwa ra tsaghwaha eh tsaghwara to whara biya jhiyam dame amma unkwa mtse a ɗuma kitakna aɗu kitakwe da aftasa afata sarha ayo to whara sai da a saha jhiyeme jhiyemenda usalara usala da na jhigama asah adilha da daksana ma asah to aɗuwa amma digalbi digah ato whar ina.